ඇත්තටම කියනවා නම් <hesitation> කුස්සියේ ගොඩක් ආහාර නාස්ති වෙන එක නවත්ත ගන්ඩ <hesitation> පුළුවන් මේ කෑම ඉතුරු වුණොත් එහෙම ඒවා විසි කරන් නැතුව හොඳට <hesitation> වාතය යන්නැති භාජනවල අසුරලා <hesitation> අපේ <hesitation> ශීතකරණයේ උඩ කොටසේ හොඳට දාලා තිබ්බොත් ඒවා ඊළඟ දවසෙත් එළියට අරන් අලුත්ම වගේ පාවිච්චි කරන්ඩ පුළුවන්. අනිත් එක දැන් මම වගේ කරන දෙයක් තමයි පාන් වගේ ඉතුරු වුණොත් ඒවා හොඳට අව්වේ වේලලා <hesitation> කුඩු කරලා ගන්නවා මේ අපි ඔය කට්ලට් වගේ හදද්දී ඒවා තවරන්ඩ පාවිච්චි කරන්ඩ. එහෙම නැත්තන් <hesitation> ඉඳිආප්ප වගේ ඉතුරු වුණොත් ඒවා වේලලා ඒවා අපි අර පැණි දාලා හදනවා නේ. ඒ වගේ හදන්න. ඉතින් ඔහොම ගොඩක් ඇත්තටම කෑම හදන්න පුළුවන් ක්‍රම තියනවා. ඒ ඒ ඉතුරු වෙන කෑම වලින්. <hesitation> අනිත් එක දැන් බත් ඉතුරු වුණත් ඒක හොඳට ශීතකරණයේ දාලා තියලා ඊළඟ දවසේ හොඳට එළවලු බතක් වගේ තෙල් දාලා තෙම්පරාදු කරලා එහෙම ගන්ඩ පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම අලුත් වගේ තියනවා කෑම.